اللغة اللي اتمنى احجي بيها هي الروسية احب اللغة الروسية او الايطالية بس الروسية اكثر احب هيجي الروس انه شوية اللغة مالهم بيها قوة احس